da tena maaza amindreo agny ny fotoa raiky antsoa hoe tee times io zany da fisotroa dite llafa tong gnamin'ny dimidimy tolandro igny.